He mea ho'oma'ema'e ka wākiuma i ka hale. Inā hoʻā ʻoe i ke pihi e minoi ana ka wākiuma i ka lepo, ka lauoho, nā mea pāʻani liʻiliʻi a me ka lepo ʻē aʻe. A no laila, ke wākiuma ʻoe i ka lumi, ka papahele, ka lumi kuke maʻemaʻe ka papahele.